باهي إنت تحاول تخلي نظام <hesitation> نومك يختلف الروتين متاعك، نظم وقتك، وأبتعد عن الشاشات جبل النوم، إذا جربت ها الشي بتلاحظ الفرج كبير في قدرتك على الاستيقاظ بكل نشاط، لأن الشاشات تعتبر من أهم العوامل إللي تيش تخليك غير قادر على إنك تصحى بدرى، وتقع بدرى ويب عندك نشاط هيكى وحيوية.